<noise> I ranon-draha fagnadiova ampiasaiko misy ame karazagny telo: likidy vesaily fagnasa lasiety, da ranon-savony fagnasa lamba, da sirop agny fagnadiova ragno ragno fisotro.